එකෝමත් එක කාලෙක <hesitation> සුරංගනාවියෝ පිරිසක් මිනිස් ලෝකයේ අතරමං වුණා. ඇත්තටම <hesitation> ඒක පුදුම <hesitation> සහගත දෙයක්. මොකද මිනිසුන් හැමෝම පුදුම වුණා <hesitation> කවුද මේ හරිම ලස්සන ගෑනු ළමයි ටික කියල. ඒගොල්ලො වෙන අය වගේ නෙවෙයි. ඔවුන්ට කතාබහ කරන්නත් බැහැ. ඔවුන් <hesitation> මිනිසුන් කතා කරන භාෂාව කතා කරන්නෙත් නැහැ. නමුත් ඔවුන් ඉතාම ලස්සන <hesitation> රූප තියෙන අය. ඒ වගේම ලස්සන ඇඳුම් ඇඳ ගත්ත අය. ඉතින් <hesitation> මේ මිනිස් ලෝකෙ පිරිස <hesitation> හිතන්න ගත්ත කවුද මේ ලස්සන ගෑණු ළමයි ටික කියල. ඔවුන්ට තේරුම් ගන්න බැරි වුණා <hesitation> මේ සුරංගනාවියෝ පිරිසක් කියලා. ඔවුන් <hesitation> මේ මිනිසුන් මේ සුරංගනාවියෝ එක්ක <hesitation> කතා කරලා විස්තර දැන ගන්න <hesitation> උත්සාහ කළත් <hesitation> සුරංගනාවියන්ට කතා කරන්න බැරි නිසා <hesitation> ඒක ඇත්තටම සාර්ථක වුණේ නැහැ. ඉතින් ඔවුන් අතින් පයින් මේ කුමාරි <hesitation> කාවන් එක්ක <hesitation> එහෙමත් නැත්නම් සුරංගනාවියෝ එක්ක කතා කරන්න ගත්තා. ඔවුන් එතකොට කළේ <hesitation> ලස්සන නර්තනයන් ඉදිරිපත් කරල පෙන්නපු එක. ඔවුන්ගේ ගවුම් එහෙට මෙහෙට කරමින් ඔවුන් ලස්සන නැටුම් ඉදිරිපත් කළා.